إذا كان بإمكاني اختيار قوة خارقة بختار قوة الشفاء، لأن هذي القوة بتساعد إني أساعد الناس وأتغلب على الأمراض والإصابات، و <hesitation> بتمكني من تحسين حياة الناس وتخفيف معاناتهم وخلق مجتمع أكثر صحة وسعادة، لأن الشفاء هو أمر أساسي في حياة الجميع، وأعتقد أن هذه القوة بتكون أحلى قوة.